אִנַא קִנְפַדַּל אִל-תִ'חִ'יִּים פִיוּסְט אִל-טַבִיעָה אִל-חֻלָּאבָה, עַלַאש? חִית קִתְּעַטִּי פְרְסָה נִהְרֵב מִן דִיַּל אִל-מַדִינָה, וְנִתְתַוְסַל מַע אִל-הֻדוּء דִיַּל אִל-טַבִיעָה, וְנִתְנַפַס הוּוַא נַקִי, קִנְסְתַמְתַע בַּאִל-נְגּוּם בַּאִל-לֵיל, וְסוּט אִל-טֻיוּר בַּאִל-סְבָּاح. אִל-פוֹנְדְק אִל-פַחְם וַחְכָּא מְרִיח, קִיְחַבְּסְנִי פִי בְּלַאסַה מֻסְטַנְעַה, בִּמְיְנָאא אִל-טַבִיעָה קִתְּעַטִּי אִל-חֻרִיָּה וְאִל-מֻגַ'אמַרָה אִלִי קִנְקַדַּר עַלַהָא.